Teknoloji da paling slalu kuk minan memang anyap da' bekun, handfon dengan komputer. Tik mah da' duwuh tik ce daras kuk minan kayuh komputer dengan handfon tik memang bisik samah apps ne. Minak cara dup minan ne bekun. uhh Dak paling slalu kuk minan ne handfon dengan komputer atau pun laptop.

Aku suka ngajung da adeh umo, umo meng uhh bangih bangih laut, meng en lagih meng sungi dangan meng janye suka raye ku dangan umo sabab kayuh da meng ti ngancak aseng pikir ku nyange pikir ku lapang.

Aku mayar handphone mayar bill aku memang kredit ku memang minan online, tau ne netek mesu jenik account bank aku mung en ku menik. Nambah ne mung mah, nambah ne bisi online legi.

Crita ne, timegah anyap de beken, crita mengalui ye ne <laughs> ngin ne ngere ce sebab ngere mene rayerk.

Aku kan hobi da bauh da mani'k anyap kayuh da beken lah meng kudip binatang. Kudip binatang da bauh bauh cunto ne kudip angsa uhh lagi anyap ku kudip ne. Ti hobi da bauh ce.

Teknoloji da ngancak mudip pimancang memang nyap da bekun memang handfon, komputer. Sebab semua kayuh da bide minan online. Jaji anih anih da kuwan da ira akuk, nan akuk minan, ha nang kuk kontak inya sien saja atau pun ne ngundah kayuh da patut. Ngancak uhh tubuk mung anih gaya inya ngundah da internet. uhh Cunto ne bikabon, nduh Youtube, uhh ndug YouTube tubuk ne, mong anih cara nya ngundah ne. Macam macam kayuh a'in. uhh cunto ne ce.

Servis da paling biguna da komuniti ami' sen ceh, servis da kanan nulung inya da susah. Baik ne mung anih anih en ceh, sien inya nya susah ti', baik senang. Anih anih pinyusah da nantud, da nantud inya da mung ti'.

Bala pinumu pinuuh ami ngamin ne...memang sentiasa nyiak ulah ami da kaii paguh...sentiasa ngancak ami kiye sikulah...mene sikulah sen udip adep birubah batul lagih manang aba ngayak bala en da aga sikulah ataupun anyap pimanai uhh ti da ngancak udip aku birubah batul ne.

Jaji pasal sanda pitayen aku jugon neg bala dingan aku da biadu ngancak aseng mahun susah kaik tantu pasal. Ingeg, aku sentiasa ngancak ne bidoa simayang neg Tampa. Ra nyungka Tampa mani ngubah aseng ne Sen Tampa sentiasa kayak ne dalam semua kayuh da tunah ne. Sebab anyap kayuh labih da datuh masu Tampa.

Kita anak inya da paling timagah inya da beken lah pernah kaleng dangan kumau ti dangan cirita da paling timagah dadeg bala anak inya.

Homework dak paling susah aku ngunah ne masa sikulah meh en homework chemistry, payah adup ngunah ne, meh dangan additional math uhh payah adup ngunah ne tik dak batul-batul susah.

Program de kuk paling suka sien ce program pasal...wahh..jinik, National Geographic, ne crita pasal terun tanak.

Da paling ku susah mikir handphone ti sien inceh bin inya kol adup uhh scam adup en saja susah ku mikir pasal piminan handphone ti

Rangit biru. Rangit biru sebab uhh sebab ambun uhh ambun da ngancak ne bala umo umo da ngancak ne biru. Mung kitak tebuk laut.

Jeni alat muzik dak silalu ku main gitar dak beken, mina en lai dak pandai ku main.

Cara ami mayar kayuh dak masyarakat bala labih-labih lagi bala bidagang ami memang ne tunai memang ne tunai minan duit adup duit ceh uhh kan ne uhh itin bala taap-taap bauh itin baru ceh minan online, senang transfer semina duit masu bank ti neg bank eh, jadi pasal pilakon dak suka aku sien ceh uhh Steven Seagal, sebab aku suka inya dak panai karate, panai kungfu, panai judo meng enceh jadi Steven Seagal memang ne paguh, action movie kayuh kuan inya, action movie.

Senda ngudung ti dak tinan aku ngudung kilakar ngan inya ti ne bigantung dengan esih dak dengan ku kilakar ataupun dak pih aku. Pak semine ne wang ngudung kilakar dengan inya memang adep mesti minan senda dak paguh-paguh asal ne beradat, asal ne faham inya en ne menik paguh.

Uri asal da dehe masu sani ne ti memang masu dawe kayuh ce. Masu dawe kayuh da da baid. Baid sakul, kunyit. aaa siti uri da asal da Masih inya minan ne itin kayuh inya minan cara ngumpa ato pun ngucon ne kuan inya, melucoh meng baid, binyuh, kunyit sakur walau batul cara minan memang paguh dadeg atang dadeg naih ato pun bait anih anih uri tihi da beken. Tihi da tibu da beken.

Pasal lawyer ti da negara sanang magau ne. Wang adeh dingan siken masu lawyer da puan adep mung en ce ato pun uhh google saja lawyer lawyer firm da adeh sanang lagi.

Business ti perlu modal dak ahi ti, wang modal icek susah megau business muka business ti. Sabab deh masa adeh rugi adeh masa untung uhh. Jadi mung en legi puan gepih ira market ira nyua ne barang dak mung ti. Dapih ira ngede keyuh dak mung ti, en ceh cabaran.

Inya da... <noise>

Bunga da minggu ti da tubek ku da bauh bunga hibiscus da warna grey....da warna buda...bihis bihis Buda Buda gayen.

Pasal kayuh da biek dangan paguh teknologi ti da paguh ne nulung adep adeh lagih teknologi nulung adep pak adeh kayuh teknologi da nyusah adep susah lagih wang ne rusak meng anih bonceh meng en ceh. Da paguh ne nulung adep. Da biek ne, wang ne susah matik, meh susah mani'k kiye ne.

Loan memang paguh tinan muka bisnes labih lagi neg bala dayung ti wang anyap modal ko meng anih ira start bisnes...meng anh ira tiguru bisnes...meng anih ira start bisnes.

Da skulah tik mah ceh nehun bala nak kinya blajar. Mun en lagi da ramin, pen blajar mah. Da ramin andu amang ngajar. Da skulah bala guru ngajar ne. Jaji nilai nilai da blajar da skulah ti mun bala moral, mung agama tik patut ne ngajah. Ba ti bala nak inya ti minan. Sebab semua nilai da mung tik paguh. Jaji wang ne kanan ngajar kayuh da mung ti, kan ne paguh dengan bala dingan ne, moh bijaya ceh skulah en. Bijaya bala guru, bijaya lagi bala amang.

Migrasi da negara ti paling biadu ne berlaku migrasi stagal ne kraja. Jaji kan ne kraja da adeh da nehen beken cuntoh ne anyap da Malaysia pak da Australia lagipun gaji ne ahi lagi. Meng en gain manceh bala ne. Inya migrant inya migrasi ti meng en lagih da Singapore. Ngin duit bala ne ahi meng en lagih inya meng en ce. Jaji stagal indi pluang kerja ngin gaji, meh en moh da duweh ne uhh adeh inya da kaik suka nganai ati sabab ne perintah kaik adil dangan bala nyugon pluang pluang kayuh da adeh cuntoh ne kraja matin ato pun uhh uhh meh en da meret da University uhh sabab kota ne itin perintah ne bumi mesti ihong masu bala da non bumi labih labih lagi bala kireng ihong lagi meret university bala da beken susah. Meng en lagih pluang da beken scholarship da meng ti en bada migrasi bala inya da ihong buhu da negara ti stagal kraja dangan bala peluang peluang skulah dangan samua kayuh da beken da adeh negara ti da kaik da kaik nyukong ne bala ti. Labih labih lagi bala da buhu da beken.

Wayang da negara tik memang, kai ne samah dengan wayang sapa sebab wayang da negara tik memang ne dog senser, lebih lagi'k kayuh da kuan inya, da manik, tibu adup, da pitanggah tibu adup lebih luntong ataupun seks, uhh, memang anyap tanggah. Semua dog senser bada Finas.

Kayuh da patut dog tunah cak tirasen sien inceh piluah adas, exercise, dengan maan kayuh da da da nyihat adep meng bala dawe pane aaa en saja da deh bua kayuh, aaa daging icek icek lah aba maan daging ahi bin ne manam aaa misti dep exercise piluah adas.

Aku ira neg nehen da...da adeh bahan-bahan bersejarah labih-labih lagik pasal...pasal sanik ne uhh antara nehen da bayuh ku gain ceh Eastern Europe...en da ira ku gain.

Jani'k program kebajikan ti ngan adeh perintah ngunah ne Pak ne kadang kadang piluah ne ti lapas jaji adeh adep ne kaik kanan piluah da meng ti en adeh dingan ngunah da adeh pak ne kaik ihong inya udog

Cuaca da birubah ti memang...kaii tantu itin ne...kadang-kadang daras ujan kadang-kadang biadu siru...en ceh tubek ku.

Itin meh adeh klinik meh adeh hospital naung neg klinik ngn hospital lah uhh jaji memang bala nurse bala misi nyaga inya meng ti

Nehen da suci ato pun da paling paguh mamba ami memang nehen da adeh adeh bala grija grija uhh nehen inya smayang en da paguh raye nan mawah da meng ti cuntoh ne da Jerusalem da da luge eastern Europe uhh ahi lagi nehen smayang.

Aku suka lagu asih uhh uhh Bryan Adam sebab nuh cirita pasal cinta pasal nyalau.

Aku suka Bryan Adam sebab pinya suara ne datuh. Lagipun lagu ne anyap jani'k sendi kata lagu ne, lirik lagu ne biek.